Kua holanda jaeko mkua tëtä guasu jërakua yeyeva, ëreï mbaeti aikuambatee, kua tëtäre, oïme ra arakae yave oiko ñorärö rupi, ëreï aikuava jeko tëtä tuisava, kutɨgui jaevaera kïraïko kua tëtä ou oikova jaepotaa nbae